Bines gudan yani gari wonia ool e bul innin mara guda yani bines kun man yenan innini shida debua hinqabuu yani debu innin hin survive va bere bisan hinjir. duubi won sunen won ishin qarqar tuf yani innini temperature yani hod bere laf bona bere desert innin dandee kasa hin baa bila shida yeyote dub wontant akan is qarqara.